Tsirguq ehitäseq umma pessä tavalidsõlt niimuudu, et pandvaq egäsugutsit lehti ja hainu ja muid sääntsit asju ja sis tulõgi illos pesä. A mõni tsirk tege üldse puu sisse hindä pesä ja pand sinnäq sisse peräst lehti.